Ok, kalau kemarin pagi itu sa makan ubi, ubi cilembu itu, sa beli di <hesitation> di dekat perbatasan salatiga itu ada biasa mas-mas dong jual ubi cilembu. Itu dari jawa barat ubinya. Jadi sa beli satu kilo itu da pu harga <hesitation> lima belas ribu. Itu yang mentah. Kalau beli yang bakar langsung tu da pu harga dua puluh ribu. Nah, sa beli yang mentah. Terus, itu yang kalau pagi sampai sore sa makan ubi itu. Jadi panggang sendiri. Di kos kan ada oven kecil jadi sa panggang sendiri baru sa makan. Kalau malam kebetulan ada kaka-kaka dari papua juga dong jual nasi kuning jadi sa beli nasi kuning di dong itu. Jadi malam itu sa makan nasi kuning. Nah, kalau tadi pagi juga tu sama, sa makan ubi, karena masih ada ubi banyak. Sa kan beli dua kilo waktu itu. Nah, sa makan di pagi hari saja. Sekarang- kalau sekarang ini belum makan. Cuma kalau ubi dia pu cara buat itu itu gampang saja. Kalau mau konsumsi tu gampang saja. Itu tong tinggal rebus bisa, panggang bisa. Sampai- itu kalau rebus sampai dia lembek. Kalau panggang juga sampai- tunggu sampai dia lembek atau da pu aroma madu keluar itu ubi cilembu atau ubi madu nama lainnya. Kalau nasi kuning ini sa kurang tahu cara pembuatannya, cuma kalau yang sa pu mama de buat itu itu biasa nasi yang sudah dong masak di rice cooker itu ada bumbu-bumbu yang dong tambah macam santan kara, kunyit, daun pandan, apapun itu dong tambah, terus campur dengan nasi yang dong masak itu. Sampai da pu warna kuning baru tong makan. Jadi itu saja.